रेगमाल का उद्देश्य प्रमुख रूप से यह होत है। के यह किसी भी स्थल या स्थान की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने में मदद करतो है। विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में जो कि पूजा यज्ञ या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान में रेगमाल का स्थान चारों ओर डालो जावे। यह मानो जातो है कि रेगमाल से वातावरण में शांति और पवित्रता आते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होते हैं। इसके अलावा यह फसल की उन्नति घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लिए भी प्रयोग करो जात है। कुछ स्थानों पर इसे भगवान के चरणों में चढ़ाने या घर की देहलीज पर भी डालो जातो है।